Ye samm mi le a limbə pə mə le gue ma ləe- ma ləe na hahhh wu na ra yen narre mu gap ga'a domin lenum pa'a mu ya mur lamki kii na le mu n sammu le ii le nague ba kum ya bə le nga be mu le gue le nuu ma lum le na'a me lələ məa əa wun na yan jəə mu gap ga ma lum burra bunə ma dam ba'a- ma dam ba' lum lu ka ci ra lam ma gap sa'ay nga mu nii ya edga lunga wula mu pup ii na'a wu pəə bə gue la tu urugue bap wa nu gue ndzong bə me ga'a ma lə- ma lə na'a muk watə sii ga'a mu ki rung bə kə ga mu k wam pam kii ga mure le mu mu gap tuuamu burga ma lurma a ma gu ɔe ku bə lura gu ɔe də pəra geu ye bəra ma kun gu buta wə ba gamnii gam bə kiin le ruwa gap ga ma lə mari le namu lələ ya me sii a gae. Ma ta kii na muru le mu-muru le ma lem lam mua sa'ay lem pa mu sa'ay nu mu lu ta mu kii lamki lem biya wisa'a mure yamm kut sii nu sannu ugue ba ye ka nu ba baba lema sii kuru ye kanu sii kura bub ye sii la'a sii lemga <noise> sii daga'a anbwa kpu le lumga kiin kunu wii lam muru pat ta bendəa mura le lum ya ngam za ngan buru sii nii ne wan ga'ane nen negue nərə mba nə an lerelemu mure lam ke kii na mu le mu me yaddə mumu yat kii ya mumu yaddu dəa na ndzu ana le lamre ba'a chingue mu ban nii rara ma le ga kii nii ya ma pəə bəən sang kii rugue yam ba be ye iin ka nu'u yam buru be ma nen tusa muki lem lamkii a ndzong a ma le nang wu le wara nya-nya wuru sii ii na pəə na wuru sii ye na rum lum na waru sii le ma ana ra ana wamma ra lemmna waru sri to ma guug za wuru gue mu lu la mu ndza koga'a wun dan yin nzii wun ye u gue mata nza na'a wu lar bubbu ne na be nii ya buruba-yaburu ware ma gue buru le ma mə kii u lamke mi səngue wuu ndzan gue-wuu ndzam gue la ru turugue ii nin magə ma lum lamki ke na wu na ra mu ndzan mu ndzai a kiin ku. Pat ta dua mana gul ndzon abun ma re yadda le mamu le re wunnu yat bere wanna yat to kuba ya muna wu ya ma bu nun le gue ya yadda mu le kii samma val wa kii nii wuno ya yon bu ka nu bukki nuwa burnə ne kun sii bə bure ba ya una'a yadda yam pak abuta naye sammure lel le mugue re na ii jungjun jugun da beft che na kan ii ma jugun pəə bek chere ma kan pəə na le rum dam sa'ay yana durum kam korambu wal waje bera na wan bonn nu gue ga la sii ne le ma le ma re lam sa'ay nu le mari buup su'ay na mbup mbup lem lamki ooa ungapta ndzong an burga ne da layee na bait na duaia ne kam gue ot em nii na bubai ye kumuru gam kumure kum ki lolow na gue burə na ndza a na nu kən gue bə bəga'a a har pam lum ya sənu ke lamke lu ma kam ko mdegue be le beə no wu ndzong puk ta ma re sa'ay ne bə ne ya ya am sa'ay neru ku mai ruku ngama asai mu le man gap sa'ay le ma gue nde nega toh lum lam musu sai lokaci lengue le ta lum kanuu anum ku ga'a du miya na jung mjuru bup mure bəa kii ya. Peluru tuuru peluru wura nya-nya tuuru wuu sa'ay nya-nya sa'ay pere wara wal le sa'ay wul tuuru gue mu le lam lam na sosai yadda ii lam bere kii nii ma kii lum lum ke ta mu kii lam lamke siindegue pata sa'ay cam um pamu gue wu gum le ku gue ya bere wa kam le ma domin musii le sii suu ma gabza ma bar sii sa'ay toh ya babal le meya make le lamkia mu sal kama ma mari yed tuusa man le maria leesa mu daa nzongue a mari a duuna dum samm nu sal wala bub sii da wu ban wa sa'ay na gue dam sai gae kay pəə na siingue lengue mu la lam kanu mu ku lum ku ke kanu yadda mu ii re ma le ma re le na ma le mare le na sin də gue pat ma gum lera gum ke kanu. Muru ta ba'a na le mare lem lene na tu bera ma naa toh nən geu nen ndzan a ba ndzun aba begue lam da bək ndzinii na kan daa na len ana sii ne nə leh ma gap sa'ay ama lam pa'a ran nya wara nyam ku bagg am tagga ndzo an gə la re pat ye re gud wa ne da ba ndza ka wune dəa wuruno ke ma na kyadda wuru lu lundə mbaa le ma lokaci len gea re le naru bu suunku mara nya le siin ku mu nu le siin dan madə bwala sii suu nguma leka nu sosai.